Arari, arariko yaeta mbae oaja oiväe, mbae oajata öiväe jare mbaeko yayapo ñaivae yandepuere yayemongueta yandeye, mbaepa yayapo karumbo, mbaepa yayapota añave jare mbaepa piare yayapota